Sèè wàa haì taìŋ nɛ naim kòmò, ɗɔɔɛ̀ àŋ naim kòmò, jeim nɛ̀ŋ manaŋ mìŋ kɔ̀à sààŋ fɛi, ka zòòlò Dayà, mìàŋ sɛ̀ wèè doaà, wèè doa miɔ̀ŋ. Taìŋ nɛɛ̀ miŋ kuwa, miŋ kuwà nɛɛnɛŋ wèè ka nyȧȧŋ anyùùŋ wèè e tìyà maŋ mùàŋ, e e hèwàa, miŋ kuwa nɛɛnɛŋ. Miàŋ nyɛnɛŋ ka kà sààŋ fɛi ka gè Dayà sɛ̀ wèè doa miɔ̀ŋ wò naiŋ tooyè, sèè wàà doa miɔ̀ŋ haì, nààŋ wàa è yaà yɛi naàŋ sùà, wàà doa miɔ̀ŋ wɛɛ̀ŋ.